<noise> pues in lapi in pl <hesitation> afuente xa nanixi nxu xeniu xa kadawaanu letra, xa ñanu nu titu, xa kadawaanu in karta in oficixi naso kuni ñxa kadawaanu aparato nu kasi kida markarxi letra nxu xeniu ñxu sea pl afuente o sea lapi kudu xa wixí inña ko xa kadawaanu titu nxu xeniu aparato ñu